Brekfast chollen diraman, kahawum sokari hin kabne iyo okokanii sagalen sun lilla cholleay, diram okokanif iyo kawa sokari hinkabn sun nyaateniet, mal sagale sunt cholle ta brekfastin, brekfast ishi sur chollea hinjirtu, brekfast beda sagale gudio hin nyaatenu, sagalum dikiyo malsuni sun woat nyaatet sifaetiey ishin sun.